Ipuereko <noise> erei <noise> mbaeti yavai, ani yaja esa mbaeti yave yande ñanoi jokua fortaleza ani ñamocambioa <noise> yande reko ngara yayerovia yaiko <noise> jaeramoko yandere oi <noise> kiraitara yandereko oiko